Raha izaho manokany aloha de gny mijanjy hira ro mety amiko satria afaky magnaraky an'le hira mandeha igny aho toy zay le mamaky boky hoe ohatran'ny mampatory.